Për të hekurosur një palë pantallona, zë duke u siguruar që janë të pastra dhe pak të lagura. Shtrij pantallonat mbi një bordë hekurosjeje, duke i rregulluar qepjet. Zëni të hekurosni nga jastëku drejt fundeve, duke përdorur avull për të ndihmuar në heqjen e rrudhave. Kur të kesh mbaruar, var pantallonat për t'i mbajtur pa rrudha.